ⵏⴰⴽⵓ ⵡⴰ ⵙoⴼⴰ ⵀⴰⴼⵉⵣⵓⵏ ⴷⴰⵇ ⴽⴰⵔⴻⵀⴰ ⴱⴰⵜ. ⵏⵉⴷⵉⴷⴷⴰⵇ ⴽⴰⵔⴻⵀⴰ ⴱⴰⵜ ⵜⴰⴷⴷⵓⴱⵉⴷ ⵢⵓⵜⴰⵙⴰ ⵜⵜⴰⵙⵙo. ⴳⴰⴼⴰⵜ ⵏⴰⵙⴻⴻⴽⵉⵍ ⵜⵜⴰⵣⵓⴷⵓ ⵏⴰⵙⴻⴻⴽⵉⵍ ⴷⴰⵇ ⵜⵜⴰⵣⵣⴻⴻ ⴷoⵎⴰⴷⴰⵔ.